pantalon oyi mina a pase pantalon nɛ wese o tawɛ a fue ni pantalon wure a'o bɛni wɛ oyi bɛna ni awe han ca owe han ca owe pase'an cara oyi bo'o yi'a ma cɛ ereho wɛ ma manu a'o yi tira ni na a han i we diɛ'a ni cɛ di'a ho wɛ ma manu oyi pase'a bun ani bini wɛna a pahan wɛna a yan bina ni uru'a to'o pa to'o pantalon pase'a vo